Gjatë thatsirës, mënyra se si mund t'mbrohen t'mjellat osht me sistemin e ujitjes së kontrolluar, që i bjen, osht nifar llloj ujitjesh me pika pika. Ky sistem siguron që uji me shku krejt deri te rranjët e bimve. Mandena osht edhe me përdorimin e rezervuareve t'ujit.